La patata d'solit a s'büta a s'büta ënt ün post dizuma nen freit, fresch <hesitation> ch'a pìa nen d'lüce se no a fan a fan ël gich cum a s'dis a fan la coza e pensu ch'a së cunservu tant d'pi però a deu ese ën post anche abastansa süit e soprattutto scür